<hesitation> Fomba, ny fitaova fototry hita ame bisikileta koa zashy izy io, misy gidon, da misy ny ataonsika koa hoe pedale regny, da misy chaine, izy io zashy <hesitation> mitambatra aby io vao afaka mandeha mba ohatra zashy magnodina pedaly agnao da mifandray ame chaine ary igny, da ny gidon zashy igny zashy mba ahafahagnao minday anazy am- miana antsinanana aho na miana andrefana aho, zay vao miana havia agnao miana havanana agnao, igny gidon e zashy ahafahagnao mitariky anazy, zay ny ame bisikileta zashy.